ⵀⴰⵔⴰⵜ'ⵏ, ⵀⴰⵔⴰⵜ'ⵏ ⵢⵉⵍ ⵀⴰⵔⴰⵜ'ⵏ ⵢⴰⵎ ⴱoⵓⵙ'ⵏ'ⴻⵏ ⵜⴰⵇo'ⵏ ⵜⴰⵇo'ⵏ ⵜⴰⵇo'ⵏ ⴰⵇ'ⵏ ⴰⵇ'ⵏ ⵢⵉⵍ ⴼⵓⵍ'ⵎ'ⴰⵏⵢ'ⵏ ⵏⴰⵇ'ⵏ ⵢⵉⵍ,. ⵜⴰⵇo'ⵏ ⵜⴰⵇo'ⵔ ⵜⴰ'ⵢⴻⵜ, ⵜⴰⵀⵜ'ⵏ ⵜⴰⵇo'ⵏ ⵜⴰⵇⵏⴰ'ⵢ, ⵜⴰⵇⵎ'ⴻⵜ ⵡⴰⵡ'ⵏ ⵜⴰⵇo'ⵏ ⵜⴰⵇo'ⵔ ⵜⴰⵇo'ⵔ ⵜⴰⵇ'ⵏ ⵢⵉ'ⵏ ⴱoⵓⵙ'ⵏ.